Ny mena an, raozy mazava ho azy. Ny oranza <hesitation> margerity angamba. Ny mavo an, <hesitation> kalandila. Ny maitso tsy mahafantatra voninkazo maitso aho. Ny manga an, <hesitation> pensée Ny indigo koa tsy dia mahita loatra aho an, dia ny violet an mazava ho azy fa ny violety.